<hesitation> Nangu, va´a ku ja te kuniyo kasuvayo iniyo na sanka jo taka ni ja´anu chi yuka kua te va´a, te va´a sentido nte ja kuyo, in neejo, ko este onte no ko nasa non koo taji nu janu te yua kua jaa e kuu va´a ku ja kunte va´ayo taka ja ni kasa´a tajanusa nte nu veeyo nasa iyoyo.